ସ୍ଟୋବ କୋଠା ଭାବିଲା ସମଯରେ ମୋରୋ ମନେ ପଡେ କି ଉଟେ ସ୍ଟୋବ। କୀରୋଶିନ ଦ୍ଵାରା ଚଲେ <hesitation> କୀରୋଶିନ ସ୍ଟୋବ। ଗ୍ଯାସ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ ଭୀ ଇବେ ଦୁଖାନରେ ମିଲ। ଵାଚୀ କୀରୋଶିନ ସ୍ଟୋବ ଗ୍ଯାସ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ। କେମା ଇବେ ଦୁଖାନରେ ମିଲ ଵାଚୀ କୀରୋଶିନ ସ୍ଟୋବ ଗ୍ଯାସ ସ୍ଟୋବ। କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ। ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ କେମା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଟୋବ କେମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ।